Ny biby tegna atahorako a de gisa satria izy lava vava be; de ma- vao maita olona mandalo foagna manenjika izy de enjehany ategna de sorohogny sorohogny atram vody sorohogny sady manenjika be izy na raha vao tratrany de sy ekeny raha sy voasoroka amy vody ao